أفضل يكون ليا القدرة على الاختفاء عشان أقدر أروح أي مكان أنا عايزه، من غير ما حد يقولي أنت رايح فين جاي منين؟ وأقدر أسافر <hesitation> ف أحب إن أنا يكون لي القدرة على الاختفاء.